Aku uskuryaa margi kik diya yu uskur indiyayu kaktu jan kefi naya margiya naya citin tah uska tya kira kifimai nayayi kefi sosai kefi jan uskurya soosai kifena ko aku sirnayafu aku uskurni jow nayafu, aku uskur ibulangi nayafu aku ukurimayafu. kiya ku baryi iam abanma nayafu sa idi yikarai u kefimai margi ɗuga nutsumum margiya margi citeb artaah uskurgiɗɗa kira gaki fimai koban gudikira morgi kefi k maga her uskur ginda sikefi kwa tardu kula kulama kifi k wan naka gatardi ɗuchima kifi akwa naja ajatardi ɓuchima kifi akwa naja kuwani irin kala ka ri uskur margi ayu kifi kife ya mustagu badama jan jazu wahirki margi special gada barrmi jan uskurya badama uskura susai dig ayu digukefi su aiy dumiyamai naya yiku mma ɗugu kifikmai ssaikfik ne jannaya tuu kefikban kiya kubari kaka musher ya chea asin tsin kunzir diga ya bashimma maganiy kefina na tatsum gadabar aiiy aku mamci rya akuragur dugu mancir yakife jan uskur sumurya naya bur tsum kefikam kuhum. Neyater kulakula nayatar wagunaga tarkudumi negaterɗi injiuma nega haterdi ubulanjima naguhatardu dun ukunima saichijikira ɗukefimai dun kefiya naya ikirfi kifi uskur munagu badama ɗigu kifiya ayanu meergimai kkuvumargi a mai baa lur iir kuchamu jam ɗuniyak ɗimargi maitur kifinafa ira kir aja margiyi kijafe kifima akumblu igida kiyama gari gadabarmi uskur musa gunai uskurnajam ɗijashiy gari jam girya ahygar i agakifina naya main gaba kekon ullhudulma naya liga latum sirya ashiw naya chi maima gadabarna yaga mi imi duga sulan ulagur ya tan kenuya margiya tsuɗugu margi any mai barka are iir margi dilk ayiraya ɗihainy chukm aigi galetar uige uvidil aga hidigr mbamala lekuba nega tuk ur uskadiga talumai in bakifimai kil mai gaziya gur tsigiy kakak muswagi kiya sews tah gatsum kakka chinaguma ɗutuftudy nama kaka meɗiyark maɗuaga ɗumama majasagur gateryi anumadiya naga narka wu asaigu barka kifi uskur munagu jambursayer cumama k ɗunama sosai koffya anry ɗanama numdu.

Kunagu kiraga managa mailu ubs kwzhuguma jiburnu sikagu gag ur unbul gatsin gadabar mura najabur naily chanama anundu naja uskur mumagu umbul ayidhir uz amɗu baɗama jan kiku aimargi ma iburyukifi banɗamaima kur wanidu jiban ɗan agora aku tsin kifi jinagu arma har amda maargi atsum kefiri gadabar nada lursindikifi aubur mul uzamadull kanɗijazuwa natsikaya margik na yillanmai indukirnatsikaya nay alan sayiraya mai tsu kur jan samargi aga chinama amma tsum jurjan sanargi ayiɗhir ɗugu, uu jaskildun ukur tsun kif inaja tuskirmai kima ɗummaraja chuman chign sulan ara xhu ubur tsumaar kefi jaikil churmargi ɗuga janabur kifiya yumiyana ɗazuwafi margi special are ɗama kurgi ɗa wo arabu mai ɗunama muɗumai zirgi kushu ɗigabur naikefi kuga ɓuna gachi na rmir kigasa gu lur zirnaga ɗiyo nuba nunu ɗigu insika aba barkubai kill jatina tsin uskarkifi maargi aga ɗumina tsudai are tsum uskar kifi, kifiya anaylabto ekur bar llabfe kurma kakame naya chaku manc. Kefik magara tuna mamargina magubbursin kifi ko uskurkifi jan kkiki madu a. aburya kifi amusudgumai fatiya ɗhegi majamade dha uskuramai jara tah madu asintar munagumai najanubur kifir amunagumai naja nubur kifir amunaguman najamubur kifir a munaguman gaɗabar naja hida elhe temu negumui margi mamargi vurds waa fefujaja armiya iamtiga ter uskur anuya kunagu akwa kuber miya legu neganu burky ufamar tibur tah sukura usku ya agur mudufagu nagu kai are tsin ɗnn margi bur my naga faya fan kifi jan uskkuray munagu ukurya.